Yoh ngəla dənaiyo dində ma gəjəgu hangagu ngə gəlakuirə ngə gəsal koro ngagu kuro gəsal logume ngen gətagə logəme ngə namuhuwa gakali gondo dəngəl ngaguga gajəga hangaguga gəkegə kairu tumu kabər ngagu tumu kabər go gəkal huyan ndəlo ngə gəkegan sod ngə wanugu ngərə bəramman kabəgoro gol ngə gol gəla bəram ngərə bərəman gafi goro wanungə gol ngə gol gəla bəram wahd kəlai keleyen wahd dugo gol gəjiga hangə gol gəjəga golə ngəram yol ngə yal yajaiyo mungə gakai kula ngəgu ngəra ba yatalgu sugur yatagə sugurga yatede bəradəga yadakau yai fulaga fula haraiga yajugu yarugaguga kama gai bəram yo muga ya kəmai yalgə sanjalni wanainga dan yuyə kairə tai gədə yugundə ngəndunga dan ngə dajiyo diyo kəbi hangagu gəkal amaingagu gəsal ngəram yakegagu afigədo diga buwagu gase annau ngə yen Ngundə yoya mungə dəran ngə yal yasharijal wanaiga yau yatubai taiga ngundu kənumjo mu ngə yagunga yashagəga danyo ngundu nayi ngundu fadanga gayalau ranai nawalai kwadə yajai nga ida kawalai shugur ngadanju wai ngadanai aga affi ngadancho hibi wella ngadango na gajiga ha ma də nal fudoyu nga wellago ijigagə fudo nin nga ngaya ngayo akula bodə mangə ishal dafaranga daji nunishi rugo nənainə gaigoya nga daji yo mungə imum nga in ngə kiya akula kəlauga kigo shinə ini ngə yannerə du aji dunumju fulogo shinə num yadəna ina di alligango akulya num yadənama duniyama di alliga num yadənama akulyan num yadənama duniyana di alliyan akulya kəra gəte kol ngə nagwarare shaudu nau nakallə nya wanə kərangə naraigo yagənai yaka də yadugwallə kəra num muslim ma ngə kaguwa duniya yadənana akula nga ndə kəji-akula ngundə kəji nganə alli nga akula ngundə kəji kədəbai doya muni nga anmugə yadənama hani miya namiru lumana ashal lumando numi Nuuwro numu lumangə fau uya kə ne ngə agoya amma ujili ngəde pəne ngə nani nga nnəshulbu yadəna amma wanə ngə nlamiya ngundə luman gufan nga dayi di ngaguga gama gəta angal miya guku lagə luman gufar di alligə ka lugungə wanungə vukuna ashal ka aruwaiju awu kiyeriga ajingə gəta angal migaga yagu ha gəte miyaga ha gəte ngə hari miya yagu nga gəta angal də gol gəta udər nga heji ha hagə yaiju fiykəyai ga yo nambu do ba gata di wute ngo diju yadəna dua kigu ngnado lugu ki yadəna mu ngənga ngə aju təlan danja ngə aju ada nganəya gədə nəkegə ngərə nəkai ngərə wanə bətənai namiyalgo nəkai ujili bətənango nəkari lartə ngadango ngə golgan njili ngəde mangər tə nga guwujauya gan nijili ngəda də gawujan nga yumungə kadugu nga numarə ma nama luguwa nol nutalgu adin ngaguyago ga mago gandə ago nga gol gakalli damuna alama dingə ishanuga yadəna yo dam yadənama damma ngundə dungə kəmani nanə aluttə adumna adama kaka ngamu a uwama lugu ugə kambe gə damu akulya lagu kambe gə damu akulya. Lugukambegu damma akuljaga dəram dai ulirai gudo akegə angal butunai yainganu akegə dingu bətunai nasanu amkarrangu juriyangu alayalgu lugungudeya muningu yednama asulan alaimaro danma nol nan kidangulungu de goya nol nan kidanu kuguna naganu nufur nna lugu goya munigu njiliyamuma dogoi akulalya lugu dogoiga al angudo haldigudu aigango akulje wanjamma go ajulja kagallugo akulja sile silema algidamago akulja yoso damunau yedna akulja amma njili ngude akul dugai yegnaingunai halla kuinawa kadugu ndu a gudo asi tala mdan gudu sinautalam dogoiru dunuwa gudu kainaure sinautalane dagoi dunuwa munigu gədə ngə gəlau kile ginau talamdu luguya munigə Kainan lartə ngagai kainan umigau ha shandu yau yayal gamuga yalamu-yalamu-yalamuga yafomu yalanmuga yakalinu bodəga wanə dənori ngə yukul yudo ngalle bəlago yau kagudo hinayalya yukai yol hinaiya baga mega kəho halla shandu iman akanaiju akan kəriya isho mukuhau bəlayu mukulaudo mukulauru hatto mannau affido mukulauru hafto kainau iyiliaga gədə ngə gannau ujili lugu mangərrtəya-ngə gannan njili lugu mangərətəya ngə gannau luman ngə lugu mangərətəya gədə gəshubu luman ngagu gal gau luman ngə mangərətə nga gəji gabu ngəna gol gəji kogə na ga dai shinandə gəkeyinan gəke gənau gado ngamu gədə ngə gol giyolau gado ngə lugu ngədaya məni nga nijini duniyama dabu damma mubinan haugamuwa kəraga mukonau chiming amu mushinan ki. Affido dənai ngə karə dəna ngə fa dugai judo yawirə yatanəya ninen migau ngamu jamai ngo adaga ngə gəfanaginanya ugə gujuguman haba a-banoshi kanori shino ujili ngəde mangə gəshnan hakayadə gəshi nan yadəna kanagaurə dunoa gə shinau yadəna kamagai rə dunoa nga gə kegənan kariyaga ngə ago ai dama laga ngə nal akula kagu to fudedo na gukul di adkul do imma ed nijina borə yadəna nga nutunai munna ngə migau jamai ika humuro nukoi nolu gu dinai hai dinayo nayi yukulya yukulya nga karə dona rai nga ba dugai ngənarjo makanau kəmani nafullaimu mabalan lartə ngamu yanga ba tolam damugo nawajau njiliyamngo nawujau gado ngamugo akulya ga dugai ngneli kainan yo dijo yu ngə dingə dau washagə salamualaikum.